Ta kua carta ya kirai ague ou ovae seve erei jaekavi no eh miramii peguaiño atu avae supe jare, eh jaekavi ko mbaetii mbae miramii peguaño kiape, kiape ra ova supe reta erei ko atu ovae supe erei jaekavi, ou ma ovae no mbae patu yayapota, yaesa ta ko mbae jei jokope va